شوفو ياطلبة الي ماراهوش رايح يعني يحتارم نفسو ويركز معايا رح ن- <hesitation> نعيط لوالديه يجو يدوه وميزيدش يجي يقرى عندي حتا لعام الجاي هادي هو العقاب تاعك يعني يا تركز يا راك رايح تتحاوز دبر راسك